इंटरनेट पर खरीदारी करना और स्टोर में जाकर खरीदारी करना। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं ये पूरी तरह से आपकी प्राथमिकता। और ज़रूरत पर निर्भर करता है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। कि इंटरनेट पर खरीदारी के क्या फायदे हैं। नंबर एक तो आप घर में बैठकर किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं। आपको विभिन्न ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स का एक बड़ा विकल्प मिलता है। अक्सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर विशेष छूट भी मिलती है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं बस कुछ क्लिक में पूरी खरीदारी हो जाती है। वहीं अगर हम स्टोर में जाकर खरीदारी करते हैं। तो आप गुणवत्ता और फिटिंग को तुरंत जाँच सकते हैं। स्टोर में खरीदारी करने से प्रोडक्ट तुरंत आपके पास होता है। स्टोर का माहौल कस्टमर सर्विस और बातें करने का मज़ा अलग होता है। कोई भी समस्या होने पर सीधे स्टोर में जाकर उन्हें हल निकालने की सुविधा होती है। अगर सर हमें एक विशिष्ट चीज़ जल्दी चाहिए और उनकी गुणवत्ता को तुरंत परखना ज़रूरी है। तो हमें स्टोर में जाना पसंद है। लेकिन अगर हमें आराम से अलग अलग विकल्पों को देखना ज़रूरी है और समय बचाना भी है। तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बेहतर रास्ता है चालीस मिनिट